Sovutgich oziq ovqatlarni va ichimliklarni salqin saqlash uchun mo'ljallangan. U elektr energiyasi yordamida ichidagi havoni sovutadi. Bu haroratni pas darajada ushlab turadi va mahsulotlar uzoq vaqt yangi qoladi va buzilmaydi.